Adéma fu fé ndime kur, ndé faa afintati, adé fénangh abine. Ghune na nfé suéne wu gnojuma: <hesitation> gnoju-nfu, gnoju nfunru nfénangh, mbulukane, iséyekane, nnhoghkane, nthiandati.